Tamu̱no̱ te̱me̱ wire̱ be̱ tombo ikraka fama biya, kuma <noise> miete̱ ikraka ire inengi, piki ire̱ mengi kuma tamu̱no be̱ onimi we̱re̱ mine̱ se̱ wani ma owu meni oju. Iyeri ye̱ ayi goyegogo-o o̱kebiokroma te̱ ye̱. Ibe̱-e̱ bia mineso, yeri akra kra fama we̱re̱. Krakra famabo ofori i gbori anga ke̱ siya siya i gbori anga ke̱ siba igbori anga ke̱ ibiwere be̱be̱-e̱ ipiki gbor anga ke̱ si-iba. Ane̱ tomikir me̱ ke̱ mie̱ sime̱ sime̱ bara. Ma yeri adugote̱ke̱ tomipiriba riye tamunobe̱ diki fama dumo mie ko̱n. I tamuno̱be̱ diki bala fa dumo mie ko̱n ibe̱be̱-e̱. ikrakraa famara so̱ ani̱pa iyodi̱balaka dumo mie kin mi̱e saki̱ meme̱ ami̱e̱ye kuma tamu̱no̱ oble̱le̱bia-o, amie̱me ye̱ku̱ma tamuno fom ba̱ra̱ sime̱ ipirwario, iyanayima ke̱ biokromari be̱be̱e̱ i̱ inete̱ fian fian ba̱ra̱ me̱ siye̱ bio mie̱ su biya. Iyanayima ke̱ biokromara be̱be̱ te̱ gbere so̱pakabia tomikiri, akini baba, akini famaba mie se̱ba mie pakaba ane̱ ane̱ ane i̱to tamunobe̱ bubo ofori, ku̱ma tamunobe bubo sinie, oro e̱kwe̱n bibime̱ mi̱e̱ poki, te̱ piki oribe̱ mie okon ipiribe ekwenme bo sesine te̱ anga, anisaki oribe piki ike̱ tomikirimebo ye̱ mie̱ ba.